الاختفاء طبعا، لان الطيران مهما كان، مهما عملت هتبقي متشاف، فممكن حد يحاربك، حد يعمل فيك حاجه انما لو بتختفي مفيش حد هيقدر يأذيك أصلا مفيش حد هيقدر يشوفك عشان ولا حد هيشوف انت بتعمل ايه فطبعا هتبقي احسن حاجه ان انت تختفي وتعمل اللي انت عاوزه من غير ما حد يقدر يقولك اي حاجه او يقدر يمنع منك الموضوع دا.